ɗum waɗoto kanjum ɓuri komi hoygo to ɗum heɓi ardiiɓe ɓe bawɗe ɓe muñal ɓe neɗɗaaku kadi ɓe kawta ko e ɓe mbiya ɓe kuway ɓe kuwa kuugal kaanugal ɓe kuwa to joomiraawo jaɓi yerdake ɗum heɓa jonde jam